Yeah <hesitation> using ley local way of washing clothes we can use ley ley tub ley rubber tub so you will haul your water and then you soak your clothes in ley first water so when you do la soaking ley second water you can add your tie soap your small chloride and some sweet scent other soap la people can sell when you want to wash it like that so when you finish soaking it you squeeze la first water like ley way I can wash my clothes squeeze la first water put ley in ley second water so in la second water you have tie soap you have small chloride you have some sweet scent things so the you can wash your clothes after washing it in la water people some people can use like small blue in another water to rinse it but for me I do it in clear water I just rinse it and either squeeze it or remain wet like that and just hang it up.